דיש וואשער איז געמאכט צו וואשן געשיר. און מ'לייגט אריין די געשיר ס'איז דא אזעלכע צוויי לעדלעך אזויווי שיינערהייט אויף- אויפגעשטעלטערהייט מ'מאכט עס צו מ'לייגט אריין זייף און מ'מאכט עס צו, און ס'צינדט זיך אן. ס'פילט זיך אן די גאנצע מאשין, ס'איז אזויווי א קעסטל, פילט זיך אן מיט וואסער ס'רייבט זיך ארום מיט די די זייף נאכדעם גייט די וואסער צוריק אראפ און אזוי קומט די מאשין ארויס, די דישעס ארויס זויבער. <hesitation> אויך נאכדעם וואס די וואסער גייט אראפ ווערט זייער, זייער, זייער, הייס אזוי טריקענט זיך אויכעט אויס די געשיר.